To yarin babana <hesitation> yarichga jajhuwa zga baihuwa yigaidda nasanata to tha au danasata <hesitation> ga bajij huwama yigtardgharda yarisanata, yigtardghar dayari sanata to sina fariftaga jijnagha zga jijij kaka jijij naga jijij nagh gabɗaya thaɗau dnach yari sanata to yigak askagha to kaɗ yagdai dadnagha dyare ka dad naghka chaku laɗ dughude ka dadnagh ana mbaɗ laɗ dughuɗe, azdadngh mbaɗlaɗ dughuɗe to ka dadnagh gole da yigakdi kagh gole, yigdaika yigankagh kam <hesitation> milnan kaghkam dole dakwar laɗ dughuɗka to kwarka laɗdughuɗa naiz nai warghar chka znda chak laɗ hnima da chakaru dughuɗ dughuɗ sanika yigdaikam yigdai bainaghamta gole chakaru laɗdughuɗ sanika to laɗ dughuɗe zɗa znakwakwara a ngagh chak laɗ dughuɗva a kiha skagh dghaida mbaɗ ganda nchka skina, zɗa laɗ dughuɗe laɗ dughuɗe sine danagha laɗ dughuɗe dangha chalaɗ a nahnazucha kwar nahana luwa haya zuchakwar ai ni nintam mbaɗdauga luwahai tama dachama wiyah kaghau chama chamambaɗ luwa haya chama wiyah kagha luwahaizucha kwarkana zuchakwar chvi dgina ai. Nambaɗdauga hausa sana kna luwa hai ai zuchakwara to laɗ dughuɗe wikɗai laɗ dughuɗ zɗa zɗa laɗ dughuɗe na kwarchacham chudkwakwarau laɗdughuɗ zanna au dakna kwakwara ngagh au laɗdughuɗe vaha kaka ndi aru ndi a saumagha sausagcha skiski ndiba sauftala e yanzu mɗaka laɗdughue ma kai ko kozai dughuɗe ne kodugh dughuɗ ne dughvikna skagha acikwa dugh dughuɗe mbaɗakgha ga nda chkine achikwa dugh dughuɗe makada chaku laɗ dughuɗe ha. a mak kada man wiyaha laɗchka laɗchka ai kunahcha siyassiya kihana laɗchaka kunahch bzachka wiyahne laɗchka skinavarɗaki gwadjgaft sira dapchagha skagha kakaghda kada mɗai kika dambɗadamaghka laɗ dughuɗe laɗ eeh hausachkaha chakhausakava ai laɗ dughuɗe mɗaka ai, kwarwud kwakwara nazanna. a kaga hausa wainiwad goliva amma hausa kam dole bambawud hausamba nai vgirrna yigdai irighgana yagdiyagwud manasakana titwa nchkna kwartrikwarwud karatuwa titkwa ska zaruwa sghain kna <hesitation> a wiyah nichlaɗkwarakigh chiba ska dughuɗ dughuɗe hahaskikwar hahaski kwardaukachi dada, hahaskacha kwarichi baya. Manweha zɗa nisane akaghulakda kwakwar kwarari laɗda galdagalan vjire kwakwara kwarari laɗ dgaldgal navjir <hesitation> dlaɗ dughuɗe kalla chinvan nichla chkinchkin dlaɗ dughuɗ ghnisane kajuwavanda zakdgharza ske kuwiyaha kajuwavanda manakimana ska kwararikwar laɗ dughuɗe amma kwarari kwarka laɗ kna a aghchamanavau dughuɗeha gha chama yaregha manwe hachkani batbat chkane to aida aida aida mbaɗ wiyahna hausa, hausa chan hausava fta fta luwasana bazilbazva kam nahcha ai nahcha mbaɗ laɗ dughuɗe wud ai laɗ dughuɗe zɗa nana ai kudghada maghkalaɗ dughuɗe ai laɗ dughuɗe mana, ko dghida maghka ahaz wusta varnai vra wud kalakala tattatikwe haz gwadjgaft varɗnai wudai kuwir <hesitation> laɗ chana haz gwadjgaftana bai wude eh Kuwirda laɗchan hazz gwadjgaft bai wude, nai laɗ dughuɗe nai kiha, nai kiha, nai kiha, naikiha kusan kala kwartikawe hazz gwadjgaft ana varrnai wudsir bawe laɗ dughuɗe ai zɗa laɗ dughuɗe mana yanzu ghighsana kanama ambichaghghar ga laɗdughuɗe ma tugwatgwah skima inaganima nasanch ski tguwatgwaghma anagama aza. a igh mbafakai aza. a igh mana aya nahmaɗ dadhuwa zannah kwar kana ko maɗga jijghuwa sannahkwa kna nahcha za. aghgharzaɗ nichtskich tgwa skiha bativaghmga tgwaski sana kna tugni daidayagha, tugni daidayagha, a ɓatigh ani to dan ftawiyah ska nisani ɓatighkna dan ftawiyahska fta laɗ dughuɗe nahcha nahcha fta ghwa. a zannacha kwar kna nah piriri a laɗ dughuɗe nah selsag mbuchagh nakwara hausa ma kwarka laɗ hausa ma nga hausa selsag mbuchka hniva, kiha hniva toai zɗa laɗ dughude ai.